نختار النمر، خاطر النمر حيوان قوي وحيوان يخوف، ويعيش في بيئة وأولا أو حيوان مزيان عالآخر والطبيعة اللي يعيش فيها مزيانة عالآخر <hesitation> حكيت انو تكون في قمة السلسلة الغذائية زادا حاجة مهمة عالآخر ماذا بيا ما نتاكلش معناها كحيوان وونتمتع بالحركة ونتمتع بالجري وبحياتي كنمر.